Ye tilu naá xi ña jna-ininchi xi kui'a kochinui, <noise> ye tilu naá ña jna-ininchi xi iyo kochinui, xi nana chitií yuku tajna'ai, <hesitation> kui'a ye kuu ye chinu'me, ye jueñi, kui'a nda jononói, kui'a nda'i ye chuun, <noise> ye chikaka naá xi kui'a ijloi nɨñɨ.